demu tokkit <hesitation> boyfriend ishiantin won ishin yeten atin kun amtan kila siku hindargaa kila siku barum gym ua deta dub gym munkun maan siqarqaraa eteni gafet? Gym munkun naf sigogose, amtan naf kanke kullin jajaba ak yaani amtan <hesitation> simitia akas sijajabate dub gym ukan lakisi eteni akan itdubeti, itsomti. dubatan wonin yeden gurban kun gym akam lakisa, anin kun survival tinti gym utan kas jirti dubatan atam lakisaa gym akana.